Ha men pishirishni bilmaganva o'rganmoqchi bo'lgan taomlar judayam ko'p. Bularga hamirli ovqatlar kiradi desam adashmayman. Yana men ispaniya va italiya davlatining o'zlarining millliy ovqatlarini pishirishni va o'rganishni juda ham hohlardim.